ଅପନାଂକ ଜାତିଯ ସାଂସ୍ରୁତିର କିଛୀ ପରଂପାରିକ ଖାର୍ଡିଯୋ କୋନା। ଜହାଁ ଆପନେ ପସଂଦ କରନତୀ। ତର ମୁ ଓଡିଯା ପରଂପାରିକ ଖାର୍ଡିଯୋ ମଦ୍ଜର। ଡାଲମା, ପୋଖାଲ, ଚେନା ପୋଡା ଏବଂ ମୁଡୀ, ମିଜୀ ଗଂଥୀ ବହୁତ ପସଂଦ କରେଂ। ସୁଜୀ, ପୁପମା, ଓ, ଚୁଡା, ଚା।